Näütüses mehiläidsil om külh nigu kuningannamehiläne, kiä luu kõik aig munnõ manoq ja kõik tõsõq mehilädseq kas sis hoolitsõsõq munnõ iist vai toovaq süvväq sinnäq pessä manoq.